Nu maniƒuɛ fa itie baku yɔɔsɛ ɛlu puaa, itieakavɔnaʒɛ amnanuli ŋa kutu ʒa itie baku amnalɛ lɔbɔ bi kaa, yakutu nɔɔsɛ yanɛluɛ kɔbané kualɛ kɛ itie akagbeyamu. Ŋɛlu tinyɔ ta yaʒɛ yayo itie ba kavɔ neyi bidzo ɛtinyɔ suɛ la nasɛ ɛlɔtinyɔ. Bamɛ ɔlɔdini ta ɛlɔ yamɛka tinyɔ ɔta akɔnaʒa brɔs la kaba nɔ sɛlu, kɛlu nabukɛ la kɛlu lɛ bla tinyɔ ɔ di la koa, kɛlu fɔnagbenya vlɛkɛ ya ktuʒa brɔssɔ. Ɛlu ɛlu mabutɔni nanaʒa brɔs baɛ yɛ ɔlʋɛ kɛ lɔ duɛlu kɛ tinyɔ yakutu ʒayiti ɔluwa ba kɛlu fɔnabu ka atamma. Mu nanifuɛ ta nanuna tafɔ naʒa itibe lɔ, awulata iti tinyɔ elu du kayi buɛlɔ nabu kaka. Ɔfɔ naʒa iti tinyɔ nanna tafɔ naʒa itibe nanilavj navɔʒa iyi tinyɔ lɛ du ɛsɛ kɛlɔ nadɛluva kana kɔbu nakpɛkɔ alɔ naɖʒeyi kana suta la navɔnaʒa iti tinyɔ. Muu enia elu duɛlukɛ alɛbaku yekele kɛlu bana bu kɛ, mɛlukamɛ kɛ baŋ enedàla kɛba nese yanɛluɛ lɛ kabane kele eneɖola kɛbanese yanɛluɛlɛ nuɛbana sɛ. Ɛlɔgbenya emie alu ke egbenya mli eɖala sɛlu. Kuaƒo wuɛlua ayaa buafoʒufui kaye wuɛlu la, ewuɛlulɛ la edo lese ɛluɛ kokele muuu kati semɛ bapɛ kekebe tuɛluɛ etuɛluɛ edula sɛ, asɛ enodolabi kɛbatsi seladu eseladu ɛluɛ batsi ɔlɔdini aɛfɔnati ku asɛeeωeewe ese enia, a enia eωuɛluɛ ba ketu kasɛ bua komɛ agbɔgbɔ ɣa kaɔ kɛ a ɛga dukɛ alo ɛganadukɛ mɔʒɛ aklui ti.